اولا راح ادرس المنظمة بعمق حتى افهم هيكل المنظمة و اساليبها و ابرز اعضائها، و راح احاول اني استجمع معلومات دقيقة عن عاداتهم، بعدين راح احاول انو اعمل على بناء هوية مزيفة متقنة تناسب نوعية الأشخاص الي اني اتعامل ا- وياهم داخل المنظمة، و بمجرد دخولي بلمنظمة راح اتصرف بحذر شديد و راح احاول انو ابني العلاقات ويا الأعضاء دون لفت الأننتباه.